عشان إنه أنظم عدد كبير من الكتب، أوزع ال- الرفوف <hesitation> إلى مثلا <hesitation> عينات، جهة للكتب العلمية، جهة للكتب الفنية، جهة للكتب الأدبية، وكمان أرتب حسب حجم الكتب، وممكن إني أعمل لها فهرس وأرجم الكتب، وأسجل كل كتاب ورجمه في <hesitation> دفتر أو في دفتر ملاحظات، عشان لما أرجع للكتاب أرجع له بسهولة في أي رف، وفي أي جهة، و <hesitation> وفي أي مكان محطوط بالظبط.